Tarihi lesdi mai kanjum on hebanki penal colony ha lesdi man. ardiibe marbe aadilaaku be marugo shardu je Mo wadi ko handai pat be hiita mo ha bndu mako o nana dai dai ko o wadi.